غالبًا ما يظهر اللون الأحمر على أنه منشط ومثير، ويمكن أن ينجل أيضًا مشاعر الجوة والعاطفة والرغبة، فكر في كل البطاجات وهدايا عيد الحب الحمراء، والجدير بالذكر أن الشغف والرغبة يمكن أن يكونا مريحين بدلا من الإثارة، مما يجعل اللون الأحمر متعدد الاستخدامات بشكل لا يصدج للعواطف.